Rupanna minyak e sibawa kegu- kegunaanna minyak e engka rupanna dua iye biasa iruntuk iyanaritu minyak sawiq sibawa minyak kaluku kegunaanna iyanaritu biasa ku bangsa minyak sawiq ede iye minyak sawiq ede biasa nafake tauwe pabbalu gorenganngede sedangkang minyak kaluku de biasa tauwe nafake untuk abbeppangeng